Aotra, zato sy folo, roanjato sy roapolo, telonjato sy telopolo, efajato sy efapolo, dimanjato sy dimampolo, eninjato sy enimpolo, fitonjato sy fitopolo, valonjato sy valopolo, sivanjato sy sivapolo.